Le raha magneno sofiny dreky: misy ny souflé, de matetika ampianaragna regny tegna mampiasa izy, de ny trompetra igny, na sodigny matetika am-piangonana draika ampiasagny regny de misy koa ny saxofona.